Ireto gn fahamatara kidikidy gn kolotsay Vietnamien, <noise> ohatsy, lafa manao festivaly <noise> reo da <noise> misy gn'atao hoe: Gwanegndan, da misy koa <noise> ny teptsongto. I moa zany misy fombafomban'ny mariazy koa ataondreo; <noise> da gn fomba mariazy misy gn'akanjo indesim-paharaza, <noise> agnaran'izay Gniaoday. <noise> Da ny art populaira malaza amindreo agny ny Sandikwaniho ny Katrou. <noise> Da gny fanaova marionety ambony rano. Zay gny tena mampalaza gny kolotsay am faritsy <noise> ny Vietnam igny.